Espejo chi sirve tu jaa nteeyo nuyo nu ntosa luvu nuyo te este yoo nteeyo yii noonin chi este nteeyo xi noon kuu nu te yoo niteetuyo nuyo, nuyo yuu kuu kua jiinyo te este keentoiyo nu jatayyo yua finitoiyu yua jatinoyo xii noon tinnyo xinnyo xii kaiyo maiyo jai ni, nu noon kuu ma ja saa soa nteyo nuyo nova va´a saiayo.